ହାମ୍ବୋଗାର ମାନ୍ସା କିପରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। <hesitation> ଏଂସର, ହାମ୍ବୋଗାର ମାନ୍ସା ସାଧାରାନ ହୋତା। ଗୋ ମାନ୍ସା କୁ <hesitation> ଗୁଦିଯେ ଗୁଦିଯେ କରୀ ତିଯାରୀ କରା ଜାଏ। ଯହୀ ମାନ୍ସା ତିକୁ ଗୋଲାକାର ଏବଂଗ ଲେଟ ଆକାରେ ଅରେ କିଜାଇନ କରୀ। <hesitation> ତବ ପରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରା ଗଈ।